Karazana kiraro ndraiky: <hesitation> môccassin a, tennis a, basket a, ake koa gôdasy a, de talon a, freza, <hesitation> rangers a, de kiranila, de botte an, de crocs.